باش تنضم أكبر عدد ممكن من لكتوب يلزمك تكون منضم بلقدا، تعملهم هكا بطول وتحط لكبير <hesitation> ورا لكبير ورا لكبير، لكبار مع بعضهم منبعد تحط وراهم صغار وكان ثما كتب هكا جويدين تولي تحطهوم <hesitation> بالعرض باش المكتبة تنزلك أكثر ما يمكن من لكتب، تنجم راه تشري مكتبة كبيرا بلقدا باش تنجم تهزلك.